Ny namagna tegna marikitry zah matetiky telo fogna ary taognon'izy ireo araiky dimy amby roapolo taogno araiky telopolo ataogno araiky sivy ambin'ny folo taogno.